Waawi lomtaade kosam ko conndi kosam peewniraaɗam leɗɗe malla ɓiɓɓe leɗɗe. Ɗum ina seerti e kosam nayi no feewi ngati kosam nayi, ɓuri welde, ɓuri waɗde cellal. Ɗum tigi kosam goonga goonga.